في أحد الأيام صغر ساحر نفسه! كان يچرب تعاويذ چديدة ف عن طريق الخطأ صغر نفسه! ف واچهته مشكلة وايد صعبة إنه اصبح إنسإن صغير، ف ممكن إن حد يدوس عليه يتعرض للمخاطر، ممكن إنه يموت في أي لحظة من هيدي العملة البشعة اللي هو سواها بحاله!